laf china an tunnen laf inama guddio hamtu kabduu. Laf kunen inaman lilla ujuzi kabaa. Ujuzi inaman kunnen harkan wommidassa, wonnak garriafa, bridge afa, barabarafa tan tutu ishia himmidasa. Dub inaman kunen dib ede culture isa inin <hesitation> dini ishia kabdi, sagalennen sagale ishin nyaatit jirtii. China paka hankarkares kulli hin nyaati ishin dabette, won boffa boff kulli hin nyaati, dub China won birri hamtu nyaat kabdi dunia kas won birri sagale ishiati, bollinen hin daatu waamtan daat lakisi.